Meindi oye ataele raki idoun kue bem mio oye pho opon ogey oye po emogh ni idighi nom araar di oye pho radighigan pho a di ghi ogey oye emoogh keeny iyaar di oye katue adighi iboom araar di adighi ni igey kua beehe atan raki mo oye pho opho mo krap oye memitea ghu naan ni buboom awea like me pho rakaaph bo biin awe usur gho ghom ni imi dighaag mo mi okarap oye but men mo opo pho orele bo awaghi opur uan lgbaay iloomi raar raghara pho ami bin ibenini we pho mo oye pho op mo ko po ku omo phi di trobo ipe oye kakaph bo ro booghan kongo enaan trobo ipe na adighi bo ogey oye edikeyni di ghaagh enaan tro bo iphe ma adighibo okraph oye edidighaagh enaan abunin awe odini di odighan idi inighe kuo moogh ogey ugho di awe ro mirni ma dighi ekraph iyaar kua wea roseph ni di ropel oh a dighi egey iyaar idipho oye di ro sighe ilo enan kuko toomaan nama dighi iyaar dinighe po mem mo saar awhile na adighi iyaar die nighe po abeni omoogh we pho mo madighi awe romin gha ni egey edighinom iyaar odini ghalamo a wei bin romiin ghaa ni a buniin adinidi rowa mo ema pho eghirisigh abunin odini dirowa mo ema pho eghi risigh iyaal loor kekom igbaghani ongo ema pho kidi bidi kodighi awe pho abue pho mendi rodighi iduo pho awe rotool ghaani di ro minghan ku roman ghan idopho poh risigh enaan bidi ubaal keeni. Iyaar pho abidi odighibo meghi edighhe ikraph awe rotoal ghani idoon kogbie ghi ilo benighe naan ellah pho kui dighi namiin abu moor shour pho bue pho udighi bo igey idighi ro moorom bu phe pho udighi bi igeypho esi oye. Oye agbiighi yo r'eekpara ekpom roni oye ka amoogh eekpare ekpom ku agbi okeeny iyaar ohle ooni oye ka amogh ni eedugha ekpom ku aghi, eteeny yaar ohle oomo pho wi edi ghan siphe phe omearaam mo, aruutu arokpomoghan pho r'aruntu iiboreghi pho me eqbaranaany aridighinom araar pho me gboranaan ku abuan pho omorgh iilogh di ologh iilogh puo ipe ologh bo edighi d reeko ghan we pho mem w na ra dighi ipe pho enigho bo oniin aruma di aten raama pho itum an bo iyoor oru ologh ologh mo iye do aaml mo ko siph ogurugh obaam ku onon mo oomi aani opo pho ma adighi oye di eeye mo ologh olo odi mo uwile